A palang ku tal ɗeni ami aku firr ɓi ku yilɗe ni kɨ shwajel ɗika yi? Ɗaa na ani'a tal ni, yilɗe nika shwajel yil ni ka shwajel jel ni ba ɗer ɗer amun mushere ba ɗer a mun plteau ba ɗer a mun nigeria ba ɗer a yi africa kyek muw ei, jel ku mun kɨ shwa ni a yil gabaki a yil wet, yil wet yil ni ka shwa jel, ɓi ɗes kuni ka le yil ni ka shwa jel ɗikɨn terɗe ɓi des a tang mop ɗang mu na ayakal a sat kuni'aku firr ɗikɨn, zeen ni yi ɓi ɗes le yil ni ka shwa jel ɓi ɗes kusheni a kusum yilɗe ni ni kusum ngurum ɗes mop ɗi ter meen ba ɓiso. Na sat kusum a kushe na sat kwa ei ku vel ni kɨɓukun kusum ku vel a <hesitation> cin tong kɨkam ngurum mop ɗi ter meen ba tong kɨkam. Wato ɗimu pet ni'a insecurity yi yil a cin tong kɨkam ku kun ni a mop mun ku nan a ku bis pikɨn mu kunan a kubis wato bad government ani'a ɓi ku yil ɗe ni nikɨ shwa jel pe ni. Ka ku a sat kɨshe kusum ngurum ɗes mop ɗi ter meen mop ɗi ter kusum njep ɗes ka murap pe kusum ɗaas ɗes mop ka murap pe kusum sirop ɗes ka murap pe kusum ngurum mop ɗes mwasese bamop ku ɓiso kutɨ mop so ɗi, tun mwase ku mun tar ku kakapa'at ba vel ɗe ngurum ɗes cini ba mop ku ɓiso mop ku ɓiso ku tɨ mop so muw ku tɨ mop so tɨ mop ter muw pak mop ba mop ku sakal kutɨ mop ki set so ni ɗi muw, nga ku sakal ni cini pe tɨkɨ ki ɗi kasuwa tɨ kɨ ki kɨ kat ɓiso ku tɨ kɨ set ni ɗima ɓe ka ki kɨ kat nga ku dubu kakapa'at mwase yi ɗaam ka ki kasuwa ti kɨ ki set ɓiso nima kɨki kɨ kat ɓiso mɨ dubu kakapa'at ɗe ni a me ɓi muw me ngu tɨ kat sakal tɨ set so bani kuni kusum ka tuwa ngurum mop kusum ka tuw njep kusum ka tuwa mop ku nan. Kat ɓiso ku tɨ nguum mop so ɗi nya ɗak ku firr, nya ɗak ku firr se mop ku mop kunan a mop ku mop ku nan a mop mop ɗi kat so ku shwa amma mop ku mop ku meɓi muw mop ku mop a mu long muw mop ɗi shwa jel pe kusum kɨ ki set taki tɨ kɨ ki kwa taki tɨ kale ɗi kɨ kat sakal ba nga ku sakal setni muw ani ɗi wa le kusum, ngurum mop ka shwa kusum sakal taki ba nga kuni muw tɨ kɨ ɗak mar ni ba nga kuni muw tɨ kɨ ɗak ɓiso ni ɗii, ba nga kuni muw, kɨ sak shwa shwa ka nat, kɨ sak biso ka nat anile pak ngurum mop ba yi sak ɓi ku nya ka mɨryem ɗe ku ɗi so taki ɗes muw pe mop ku sakal ku mop set taki ni muw. Kusum ani'a ɓi kume ku ngurum. mop ka shwa jel ku vel ni ani'a cin tongkɨkam, insecurity tuwape nguum mop ɗes mop ni yakal ɗikɨn yilɗe kumop ni sat tɨ mop ni riga mop ni riga <hesitation> mop ranse ku naan mut mop tɨ yilɗe ni tongkɨkam muw, mop ɗii ɓi ngurum mop tul tul mop ɗi tuwa mop, mop ɗi ɓi ngurum mop tul tul mop yak mop ɗi k sook mop ɗi ɗer kɨ arr mop yak sakal kɨ ngurum mop. Mop ɗii tuwa ngurum mop yil ni ba kɨkam boko haram ni del ɗikɨn yil ɗe ɓilat mop ni riga ɗel ɗikɨn yilɗe mop ka tuwa ngurum ba tuwa ngurun ni ma a yil mun nigeria kyek muw ka ku a sat muw ka kumun kɨ kyel ni ɗikɨn terɗe kɨ ki is kwe isreal kɨ ki ukrine, kɨ ki af. <hesitation> afganista ku kakar yil mop shipe shipe ba tong kɨkam ba tong kɨkam meɓi ku firr ku duniya ni ka shwa wahala nika shwa jel ni ka shwa jel peni ba tong kɨkam, duniya ni ba tongkɨkam. mop ku a mop a koon mop kat ni ku mop mop kwa mop ba mopkat ni ku sauki muw mop kwa mop a ku nan mop a wal mop kwa mop a koon mop a wal mop kwa kunan ni mop a wal. Ku kun ni ka ku yina sat mop mun kwa kunan ni, mop mun ku nan mop a ngurum ku bis mop a ngurum ku mop ɗi ɗom na jel mu mop ku mop a koon muw, ai ba kodashike ba mop a wet muw, a wet mop kunan ni muw ku firr mu mop kunan mop. Ɓis ngurum ku ba mop ku na kɨɗoon, ba mop ku na kɨwar, ba mop ku na jel mɨ mop kuni yil ai mop kumop a koon mop ku mop ɗi kat ɓiso muw ba mop ku na kɨɗoon mop, ki na mop kunan ni mop ta ɗiak lu tu dubai mop ki ɗiak lu tu ne'a mop ki ɗiak lu tu ne'a mop war njep mut mop taa ki kuni takan mop tale mop makaranta, njep mu mop ba mop cin makaranta ɓise muw mop ta cin makaranta a takən ba mop cin ɓse muw mop kat sakal mop shel njep takan amma mop ku ɓise mop ka shwa jel, koon mopka shwa jel mop damu muw ba mop damu. So ɓide ni guda kun ani a ɓiiku ni ka pe wahala yi yil ɗe, ku firr ni ku a iya sat ani a ku firr big challenge mɨ yil ɗe ni ani a cin tong kɨkam kayi ngurum tongkɨkam ka yi akwai tongkɨkam, yi yil kat yi. akwai tongkɨkam ngurum mop ka tong kɨkam me ngu ko gomnati ba pe ɗak yini muw ka mwasese ba ɗak gomnati ni wat ba ɗak ba ɗak ngurum mop gama makaranta me ngu gama <hesitation> secondary school me ngu gama polytechnic me ngu gama university me ngu gama master me ngu gama niku master niku degree niku phd ɓe kɨ kat ɗi tong kuni'a tul ba ɗak, ba ɗak pe gonati ni riga wat. Ɓe ɓii ku an kɨ sat ni ku firr ni kat yi mop tɨ tongkɨkam nita pe me ngu ɗi kyes makaranta ni, ku kwa man ni ɓi ɗi iya ki cin ni me ɓi kudi ɓam ni too kɨ kyes makaranta ni tɨ kɨ ki cin meɓi ɗi ba tongkɨkam, ɗar kɨtɨ kɨ ki cin rep kɨ leng rep me shago kɨ cin rep golong'o kat kɨ kat meee dubu kakapa'at tɨ kɨ zok, mop man nga ku dubu kakapəat yi kwa lu mak mop ter nji ku nadink nga mop nji yaka mop ki zok se kɨ ki ɓwekel se kɨ ki kɨ kwat pe dubu kakapa'at ɗe ni ka nji kuni mop kana yil ɗeni ni riga wat. So ɓi ku an kɨ sat ni ku firr ku ni ɗeen a kubis ku duniya i mean yil ni ka shwa jel ani'a cin tongkɨkaam mun kɨ ɗang poo naan tɨ naan ɗi na kaamu, tɨ naan ɗi kyel wal mun tɨ naan ɗi pos yitmwa mun tɨ naan nji ku tongkɨkam ɗi pe a naan ani'a ku firr mu tongkɨkam mu palang